بعمل على تعلم الكتابة، أود أصير كاتب يؤثر في الناس ويضفي الكثير من الأفكار الصحيحة التي تطور المجتمع، أحب ذلك واجد، أحب إني أوثر في الأشخاص بيصير هاد يكون مفيد ويفيد الكثير من الاشخاص ويكون شيء مثالي يتذكره الجميع حتى بعد ما أرحل.